Dogori dogori kachu dangon bagnin ulmi dangon bagnin in dogor minara ademri gon kabji ikuna dogor ogo u jakachikasa in dogor malek aina ya ademri dangon bagni naya ademri gon kabji naya in shadoon nani حيوانات idan goni aka bagninaya asara melluk igadanchikasa dogor jafi dogor jafi na ikan mira nafikis uoe.